आपले हात घण झालें गुट हात बरे सबवाणी घसचे, नख्तानी सुधा कचरो असता। तो कडचो आणि सोगली बोटा निटोल घसपाचे आणि हात खूब बुशे आसा। जाल्यार परतून साबू लाऊन घसपाचे जितून सगलो घण वोइतलो आणि हात निटोल जातले।